Dingaha ma dihi poda ade kaikre, caru caru podare, ma serambande ngaha uta moti de ya buni poco, kapanto, keu, porona uta, pala wara wali ngaha macarure ngaha uta maju, uta majure hi'i ni, hi'i uta maju, uta maju ke <hesitation> ncoki, ncoki ku dirasa saat akeni, pala ntene pa mboto rau dou ma landan, ntene pa mbotona dou malandan. Siakan diwara kai dekanre <hesitation> warasi dou ma lao nggalo ma lao ngupa maju aka aka doro doho ndadi ncoire, ndadi, ndadi nggali uta maju. Pala wara wali ngaha ma ma caru ni, ba caru, pala di ipi mboto dou ma ndawina, warana aka sebua rasapa ngaran mina sarua, de mina sarua re wacuku caru dingaha aup walip wunga busi busi wunga ura ndake, na caru lalopa pana sarumbure. Isi siaka bahan anu auske dari rempa rempa doho edeni, wara rea, wara kani fare keta, poron carulah mina sarua.